Qarag‘ay, archa, chinor, eman, tol, qayin, zarang, terak, kashtan, yong‘oq, bodom, qoraqayin, pavlovniya, qora o‘rik, yapon olchasi, qizil eman, paligariya, kaftan daraxti, dolchin daraxti, kedr.